Yaani! Sio kwamba sina kazi. Chenenda nakulanga vala majaa ve- ve- yaani vee <hesitation> ndomana anavo sana. Noodoma! Kotafumile au yaani kona kona koo- koolya michi, shana tadome nolanga fika katulia lolanga yaani! Wata katulia, yaani kuchenenda nenene kwamba, kondri koo kwamba <hesitation> siku jaji ijumaa josiku jijumaa, kwa si waislamu. Lazima uve kovi voikivikila wewe, kwamba isiku namwire, <hesitation> siku na ijumaa isinoikingira kazi tuku, hata uve na kazi kwamba kwingira elfu ishirini kwasiku, ila mokamba nikwamba sosiku ya ijumaa. <hesitation> isiku nosifanya kazi yoyosi tuku, isiutula kwanza, nikala hivi kwanza ntulie kona mhu- nanii ukikala konanjie sangapi kwatite jimie jije jii! Kwanzia saa kumi, saa tisa, saa kumi, sanane, kwamba ukadoma nolanga mpira kwamba koifikire sakumi muda wa mazoezi. Mukafumala mukingira nanii bwita mpira lala, ila kwamba kwasiku je jili. chenenda nini kuiyendera marajamaa na marafiki, kwamba kwati hala aha kwa munndu flani jaja kuno, aha kwamba isiko ine ndri kuja nise na kwaguna na kwamba nakwamba navasea na <hesitation> valondo. Tadoma hala kwa ni stori mkilongire kwamba aaha mfriji jii aha mzee. Kufuma huko, labda ukaoa, konani michi ukamlalanga, ila kwamba kwanini sikujii jiri yaani kwani, nenda kwamba doma, nendre marafiki. au kwamba konanajanajitite ahadi flani. <hesitation> sikuno sikweni kwamba koo sikondri konenda siku kwamba we <hesitation> sikumbwe iji ila hadi ja mseah! Yoo skoo kwamba. Kujanise, jinefanya ikintu flani chatandania! Aya nodoma. Kwamba yaani isiko jeji nenda kwenda marafiki, kubweta, nini kwamba kwamba, kuti najiji chee kutembelea konanja sehemu unaja bichi kwamba unavidoma kwamba so- aaha fridra. Sina kazi ufanya kwamba usikote uhakika kwamba, kusina kazi yalikingiliana kwanba aaha aisee yenda juswikutie kazi kuno ufanya yosina tuku, kwamba siku hiyu ni vyolila notulia. mukamuna via! Tulikontondovela kuno ndovela kuno, kwamba siku ila ili nenda yenda. Kwamba nindi ngire kona katile kwamba, nine hamna endri kwamba kusina sehemu ya udoma, nidoma na kiwanja ila kokwati sehemu judoma kwamba, <hesitation> kuti uzi jamaa kuno jajetufu kuno ntodoma tafuma golfo kai kote vetimajiri, kwamba <hesitation> tulafuma isiko ndonakonasuma yamwiya nzukula, domoka tulia mukikala, mkaikala basi tuli. Ulifuma uko, dokavahesabu ta aaha kwati jamaa ani flani, wahapahapa vi waudoma wamtembelea aisee isiko namwele jokutembelea, aaha isiko ili <hesitation> tufreshi! Kamula va stori mukikalala. Nini uje ufuma uko naja kula! Si- japo kunoo mazoezi sisana kwamba aaha timu fluani wijuvila udoma nuvaa mpira, naja kwamba kwati jayi kei tii kuno to jo doma, ukatulia ala, ulange mazoezi vofanya chee, si bule siku hiyo. Ukatulia lolanga mazoezi nono jesi kuja nenda frii, bichi, kaenda marafiki yaani, siku moja nenda frii ni kwamba konisiku sina kazi. Nenda dau nenda marafiki yaani saana, nochenenda kusina chingi tuku kwamba siku hiyo ndi frii yari, tuliekaiviri nikala ji japo tivimwa lakini. Nenda ji chikwenda frii, nyede, ila sujee kimfano ndra kazi, <hesitation> nenda umuga sana yaani ilindativila kukindire frii, kila nafasi. Kono kona aaha kona lakile tv chila vandru, wala nganakununkaya yenda kuno. Koo nakashana mambo, ike freshi, naona unishe na amani, kusina kintu chingi che nenda zaidi kwaba kondri free, kaenda marafiki tuku.